Al mat da al ana bahibba bilen fi madarasa hibas al lugga, al luggadi kan lugga arabiya kan lugga ingiliziya ana waqit gaid ba giri fil madaras da hubas asshuqulal ana ba rida bilen finshan ke bas dassani ba rid kitabat al bi kallaman lugga kula. Finshan da bas ana fil madarasa addaraja kula katir balga darajati.